अपना अहार मा अनाज की मात्र बढ़ोन का वास्ता कुछ तरीका छन, जौमा हम नाश्ता मा साबुत अनाज सी बंन्यु भोजन ळी सकदा दलिया बिन चीनी की मूसळी और चोकर की रोटी। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस कु उपयोग करिक ते हम भोजन मा साबुत अनाज की मात्र बढे सकदा।